Kua ayapo vaera mbaravɨvɨ renda, jaeko ngara tuisa vare voi ämaë, amboɨpɨta misiraɨ ndive, aikuatavi mbovɨko anoï korepoti amboɨpɨ vara, amaereve kua arajatako tenonde tuisa vaera